Danga ina chi ka'ja kuún ini núu nati kue chu'a hora ka jiña'atí chi ka'ja nuka-nukadi chi ka jini na'ánti te kanúnka ko'o nda'a ina inka inka lado chi ka keta'anti te ka kachindentanti ka'já ta'ánti yojá kadeka iin kuga xa'a ka'a ju'un ini ta'ati che ya'a kachidetanti hora a na'áti nuka kanrako inka ina inka lado.